Ngam yang ngori palig suka oyo gena, anggena soto, karna soto gena kan sema katupa, sema ene ma daging, sema ene ma magi. dadi sekalipun ene hali tapi ngoto suka oyo ene